دمصروف سهار لپاره دخوړو ځیني انتخابونه لکه آ هګې، شیدې، آ د مېوو انتخابونه ،لکه کېله، سیب، انګور، او ځیني نور اوهمدارنګه دکچالوو چیپس چی دومره وخت نه نیسي او په ډیر لږ وخت کی امده کیږی